Nanajaninchí nakuchi nikiloña, ñajan iinchiá ñajan inchixhi koye niño'o veenxhi xhikue ihá kele dañui yentui, yei trigoxo, yei nonixo, há no inja comida xote kei kei tutexo ketex ñaña, naini kuia ini x <hesitation> koye nini ná veenxhi.